Mi ummaake e leydi Hadejia nder diiwal Jigawa, leydi Jigawa e wodi jonnde jam sai Barka, Raa janngirde, Raa gessa, Raa ndiyam e wurngo. Ko toye waala weelo.